Ia ithik do ngua re ngu thodum pthama git ma mududma na sot autha morta suvat kama lugut peth. Athucharas kanango as saska na ngo ma aumask da gumamekiom dak kiomgaiom inain naimgi da chule ngaiom. Ithik in ain nain gi da ngu thodum bthama git ma vathum gams musnung ma ithikai da bes kama lugutpes da nga na mun mamar. Dakamudu mauma morta, savetiom ainaimgi da charaik amachitek, da chi pes kama mesmes ura chi pek kama reng ura chi pes kama mesmes ura chi pek kama rongura chiatatnachum ama arura athe sama athatekithong. Da ngo ma ngu na nguais angnga nanek aik un na mathik da ine un dal aunais ma chima chuleda, aunaim ga ma aum aska du chule ngua char ngu nguais angngna nekia a aruchi atik dainiom ainamgi da chi da chi tek. Damamaria aunaimga chathachi da thi snunda var na ngaiom in na in nama aruchi apik atkachana. Auk da thi tahres baund da aunaimga chatha chi daka ambes tina thares paun dabes aunaimga chana matha chi. Ichi da chama chilek daka ithik ai sa chana matha chi. Ichi da chama chi lek daka ithik as sa chams chumes muduma nasot auna morta da ngeth kalan avik. Kama rura saret iorn innaimgi da inga ingachana. Ti thum ama mathamun avivik sa chi, datha, tha tan btha na sa chama nguthemgi calan avik diva chule da tha thu chi diva thama lagut pet da amar ngeth. Daka ut tai thik sa chama musngang dai thik ma thais mase thi tal ut, uthi tal authis taithik savethiom da itha ag lugut ma koma ngaim batham na. Da chaiom da ina lugut pet da nga thun mamar aiom daka chiom, di ini guarna ivit da gathup nga dun aivi da ainama sa vet ka cha matha chi dum in mathana anivi avik da chule da ina mugun bes, da bes ma maria mamar na ngus. Kule da chaiom da mamar na ina mugun bes daka kiom da ina mugun bes da besia amar ngus. Da mudu ma aika chana, aika chana dathavam nasot auni chaik kana da cha ma luchop da am bes kalan avikia sa vetki chia tha nus. Aik da chia tha nus kia tu athaviek achi savat ma savetika ura auk ki ni ka tha nas do ana tu ava valekachi savet ma sevet ki. Daka mudu ma auna morta da angng abes mamar ia tha dun btha na dathi snun davar na na auk kiom ini snun davar na chiom aum da ngu valek ai na naimgi ia kia tha aunimg acalanda ithik. Da chama musnung avang bik m amudu ma nast ma auni chaik kana ma mudu vasik nani chama vun bin, ura chama mesmes ma git da uthi res ngeth, douthi pes nget da uthi bon nana dava thum ngeth sa sivetiom imatha alugut. Da ina mugun bes da amor ngus. Da ka ut ta ithiai, masa nga ma ngu thais ta ithik na sot, sa thi plek ana duchusek nga thi palek ama balinggi ura suvetki ma chia tamanun ura suvetka da suveki chi palek acha da vathum ava ma musnung. Amusnung mava ma balinggi chalan at ava chadungga ura atha ka dung ga dini plek ana da vathum mamagi kalan avi viavik. Daka mudu ma aunamorta, da chlan da ithi a thik ma ngua tamun ba kama se cha thi athik. Savethi om aingamimgi da chia chun mamar da chia tek na magit du chule do uni palek a atha thalek da un ma undal aunaimaga ma aumaska dua ini vara uni nun gamoriaom aviom dain naimgi ia cha thaun naimga ia chi da tha musnung da amarngeth. Dava chule da indatha na, da ina mugun bes da amarngus. Kiom ang bes ngu na varasia ngeth kalanna, so chok mudu ma na sot aunamorta si chok kangeth nga tikina cha lan avik. Dan mudu ma avna morta da chalan avik aser un dun btha na sa naruer. Dasa chute sa unama aum ais nga ma aunaimiom main da tha na sa uthi thum ma ma th amun sung nga iom. Daka ithik dok koma chivitha tha tet patham na. Athava ma alu gut do chok kama valek achi chalan. Ngu plek kama savet ka ava cha dung ga ngu palek ava blinggi, ngu plek ava ma ama chadung gai ura vama mathamun ama git savet ki ngu plek atha matha mun, savet ka ngu plek ava ma. Auk kule sa ngo ma luchopki nga, ngu nari ava matha mun do ngu tlu cha blingi, kule sa ngu var asia nguave ngu plek acha. Ngua ve ngua tu gus nung la ngu plek, ngo ngu plek arucha ava pik ura chi ni cha suma savet ki maluchopki sochok klan no. Mudu ma utha morta ma chama authis ma luchop, da chumes, ut tum ma matha mun sa ngeth sa chule sa ut tu ngeth glum na vange thi sung alugut. Am bes ka lan daithik ma savetiom batham na chalan. Kule da in dathana. Da chiom da ina mugen bes da amar nge as daka chaiom da mugurup ngia iom da chule da bes amusng da amar ngeth mugurup ngaiom. Do ki nga thodum ba kama secha da savat da maut ma mal chana do chuai ia chusek maut ma mali chana, so chok ngua ram ut nate ma thana thu muk da uthama mus ng, da ngth avung bik da chok ngetha kalan naia. Koki savat authis ma chalan ia nga tha lugut, na cha vi ngeth tai thung, asek cha ma satha ngeth muduma ngeth naruar. Ma savat ma savethiom ma in datha lugut. De ut tik kana sangeth de nga ma nga tet ma mar na sot aika chana ma athavis ma thi sek alugut sa savathaut masa uthi tal authis si chok kalan na. Daka ithik da chama vale kachi chalan ma tha lek pes kalan savthana. Dak pema moriom ini thum ma musnung sa ma athavarmiom ma aumask da alchopiki va inda tha na dasa ang abes. Sa ambes tina met pathum ba chavung. Sa ko ma ngetha nga thana. Nga tha na chalan be mugurup. Ngi, nga thi dun bthana sa chule sa ut ma mamuk kana sauthi na ri savtha ngeth da uthi bing daka cha ngeth, sa chule ngaiom galan dik indtha lugut. Sa ngua ma tha mun ngu tho dum ba gua secha da da dung glan da ithik.